Yau piarau asua au aneru asa'u unanaru pertama me sa au halae alae tumata umperei iamwei awalalae asua mui houweite u piararu akhirnya ae lama ta'e emosa hasil au piararu au eiyaru ru etehahu wete malayane lo'ue uanasi hidup jadi uanasi euo ya ilama sisua simosa wa wute simosa malayane au sisua mane au pasuae sukuru alasi elo i piara ma'suare isa nalo'ama hidupo, jadi ma uram aneru ma uram hese wera lo'ueru na msamaru ru an. Oleh karna asua risa rusa kama biar arau'e pun hilama ru'o haloi oti rena laia mane ru oha. Jadi mesai naru na oro oro'e keu molama wesie usakama euoitemina usakama alan alaenia usakama alae hahu usakama lo'o barang ahiate oeteimina esakama eumite apalawa pun e esakama asuremesa resaire sae saka tumata elea e. Segala ehu e ala tumata oleh karna yau piarae au unae sana bisa e bantu'u e nanae lo'ue u kahirupan oeitemina na romerio na upiara asua reisa au eu wesio oti rena laia biarla opapun ehu emolama ra'ue tetap saka oti renalai u olama sue'eu au uha'o mane u olama su'e'u au samaru au suliru au istiliti nuaiya hemesa otiru mane rou oha ute inaru etetumata ta'm cuma rora hou ura hou mesa oleh karna im mesae anase paka ama ua li'use a u usai ohalama sue ema na si eu si yau asuare ina kalo boleh na si nana lo'ue si hidup na si anena si tomae si ruasi diria le'e sei nae i elaeutam berati saka himosa tam merio mo kalo se ni lae o lo'ue u asua reire sei namane eu olama sue e'u. uanasi euo ganti yauni se yau eu'uo ganti uanane, jadi yau piara asua re isa bisa sai bantu sai sai li'e sai. Kurano ehu ei i sama sama ce ta'm mo ehu ei i mosa ta'm oleh karna ei yaru ta'm akhirnya ya harus i euyaru na nalo'o ama i an e kalu e lebe sa i aheli'e mane bisa una sahae dendeng se na nalo'o bisa ama imosa ama kepen ala aru le'e. Asuare isa kan yeu ta'm berati ta'm merio mo kalu euyaru berati sakaru <hesitation> u bantuma uete hahu se uete malayane se sai suai ane na sakana lo'ue saka emao imuturu wesio usakama olama amaneo sae sae mesa sakaru sakama le'e. <hesitation> sui piarae sa e ane ite harus i ane era hou ira i si puru'a olama nai i huseru oiteria nalea na si boleh na ru araite lea u ere ite tumata ta'm, jadi a sure isa a i tama' a'a yaire ma'ae i tue tunyai imna'e. Jadi a sure isai sakae i ana ue i an eutere wera i ana ue nalo'o sou iyo pemesa ei nie ma oleh karna remesa sae mutua kahinana se anase a su mesa i re unai alae tumata. jadi oe ummaksud sae sae sa o wae alae, helu kalu na o ane kuran saka e ewe o ane ta'm eue umolama u asina u ara ete olama re riana aru ahui sakae na sakana e eu molama parania'e o otie mane e ohani se me inae na opa helu harus i sakae sa ehu e binatang ehu eru kali sakae i otiru malue e malue kan etue e einiema ehu isae elesi lesi ta'm elesi lesi sa'alae ite elesi lesi mesa oarue mane sakae erahoum bisa harie eteruaem opamuri kalu na onae ma maruei biar na unae haka bantal le'e yau muturu osepeo tau pulie mane bisa ete ma ta'm bisae e olama paran ta'm oleh karna remisae sakama bukan na binatang rua eta'm. Umesa na lae binatang tapi remesa benda hidup merio benda ela'e sa re mele' merio, jadi bisa nae se ele'a a lama ta'm jadi yang penting ia oi <hesitation> o an o an salalem ahiae kalu na pepesi ana kiana se haruso piara mbina um asu u piara um sahae sa osakae na ane na sakana e li'em le'e bukan na ipiarae na hanya isae ora asei me tam mo aruwe paran ta'm. au piarae le'e yau hesere tampa tumatai isae mane wali asae isae mane anasi a arau reremesa ama ehuei ama hidupo wei eusa kalu me pake'e asu tam sa saka rarane mane rematai o segala sahae mite apalau mane eu, kalu barang me oeitemina cilaka sahae esa esa bisa emusa mata'm'e lo re asu mesa eteina re ahiate ya reoro esa olamao i eu titiane mi soute mi soute. Na ehu ei i eu titi ane ama yale mue yale mue ya ue ya ue yau kurano au bagale uem sei yale kurano o sama sama louwe yau le'e, yale ane, yau leu anu le'e.